أكثر شخص أثر علي, هو أبوي, كان قدوة بالصبر, والإلتزام, والشدة, وكمان يعني, من أكثر الناس اللي لهم أفضال علي, علمني كيف أتعامل مع المواقف الصعبة, وكيف أكون صادق مع نفسي ومع الآخرين.